الحين يا صحبي نفضل الطهي الزاكي السائق الماهر عن الطاهي، لأن السائق يذهب بنا لا نقدر أن نسوق لفترات طويلة ونحن لا نحب أن نسوق تلك التيارات لكن الطاهية يعد لنا طعام وجميل والشراب الجميل، لكن السائق لا غنى عنه يا صاحبي.